कृत्रिम स्वीटनर के फ़ायदे छन कि यू कम कैलोरी दि दा, डायबिटीज़ म मददगार हों दा। कृत्रिम स्वीटनर का रुप म स्टीविया जीते मीठी तुलसी भी बोलदा यू ज्यादातर यूज हों दु। अर दांत बचाण म भी सहायक छ। नुकसान यो छ कि कुछ स्वास्थ्य जोखिम, पाचन समस्या, अर मीठा खाने की आदत बढ़ण का खतरा ह्वे सक दु।